Kan bador bagaddim le sahibi risala hil sot hil his yani bakon iji il qadda maʼai awwal shai bagula le hubas basallim le, wa basaʼala min afita wa basaʼala hal hu gaid fiddar walla khadar, kan gal lai hu gaid dugo basʼala kan inda waqit indina badora baʼazima le qada saʼa kaza kan bilga.